هقدم وجبه بتعب-ر عن البلاد الي انا جايه منها-ممكن <hesitation> اشتغل على الوجبه قبل المسابقه بفتره عشا-ن <hesitation> لو في حاجه محتاجه تتعدل او تتغير أعملها-عشا-ن وقت المابقه ميكونش فيه غلطات-كدا هكون ضامنه فوزي بنسبه <hesitation> تمانين في المئه